"M- maninona no mbola manontany ahy ianao, efa in'arivo aho zay no niteny anao hoe tsia! Nefa de mbola averinao foana le fanontaniana. Ianao ve marenina sa misy zavatra hafa tianao ho fantarina ao anatiny e!?"